Hot pertama'n ne apa teman daku hitu ngasang ne hi ipe. Hi ipe hitu hia umur apa i umur pisa ho gi, umur suampulu suampulu umur'n. Hia ho gah ho hi kulia semester apa i semester enem ho gi one kampus ce jogja nggitu. Hia ho sebenar ata dia i, tapi do ket sifat ne ata apa'n pe ata pande <hesitation> cumpeng nai agu <hesitation> ase kae'n one kos nggitu. Masalah kole hia bo hema hema tapi hia kole toe ma dia sifat hema tapi toe ma denge tombo tombo data'n tombo de kae kae nggitu, sebenar hia harus denge hitu. Agu kulia diha kole <hesitation> satu ca semester ho'o le mai hia toe manga ata lulus apa hitu'n itu. Eme sifat dia diha ga nggitu hia nganceng apa nganceng jadi ata sot nggo pe ata tegas sio ata di'a sebenar hia ata nganceng tombo hia, hitu. Sifat daat dia ga hia. <noise> hia judi sio nggitu do ket apa'n pe do ket pande masala'n ne one keluarga'n sebenar apalagi one apa one ase kae'n agu ca mbaru dia ce jogja nggitu. Aku kole rasa toe manga apa jadi apa diha jadi teman diha. Te sua'n teman daku gah hi cio nggitu. Hi cio ho umur'n kole cama agu aku duapulu tahun itu duapulu suampulu umur nggitu. Hia ho'o ga hia one apa one mai bandung one pisa mai ce jogja. Mai ce jogja hia sebenar pertama mai libur ket tapi rasa nyaman liha rasa di'a kaeng ce jogja ho. Jadi <hesitation> hia ga emo kulia'n lau bandung nggitu mai ce jogja mai kawe kerja. Hia radak'n koe radak poli itu ga botak nganceng apa hia nganceng gambar sio gambar ceing kat hia nganceng nggitu. Ata dia'n sifat de cio ga hia nganceng tombo nggitu hia kole one <hesitation> kerja diha one tempat kerja diha one apa one kafe eta ruis kos, nggitu hia kole, Di'a kerja'n hia kole nggitu, hia kole <hesitation> bae <hesitation> pake waktu ata di'an nggitu. toe ma danga do sifat <hesitation> diha nggitut, hia ata'n <hesitation> toe manga apa toe ma danga bo sebenar toe ma danga tombo agu ata'n pas <hesitation> eme ngoeng tombo hia barti <hesitation> leng <hesitation> apa'n <hesitation> tombo hitu gah. Poli itu ga te telu'n ga hi eksel, hi eksel hi umur <hesitation> duapulu tahun kole i eksel nggitu hi eksel. Poli hitu gah langkas ne hia langkas ne eksel, poli itu hia danong <hesitation> <hesitation> perna kole sekola i one ruteng nggitu ruteng tapi <hesitation> hia asli'n ga one mai apa one mai kupang <hesitation> met <hesitation> apa'n met genok. Eme met <hesitation> timi'n ga ce mai <hesitation> ce mai <hesitation> apa ce mai magelang. Hia <hesitation> dia daat sifat ne dia daat sifat, poli itu ga hia toe ma danga do tombo <hesitation> langsung <hesitation> apa hia langsung pande langsung <hesitation> kerja hia eme nggo <hesitation> ma ket tombo one mai kae kae tong <hesitation> <hesitation> <hesitation> eme nggo pas <hesitation> manga apa rapat <hesitation> one apa dami one kumpul dami one ca keluarga dami eta kos nggitu hia ata nggo'n tong. <hesitation> Beking kut apa'n kut one one one apa one one akun instagram dami kut apa niang nggitu. Itu tong ma kole <hesitation> kae daku hitu kae daku kae kokon ngasang kae kokon nggitu hia kole dia daat kae hitu, hitu kole laku sebenar ne anggap kae itu. Kae itu kole nganceng laku anggap anggap apa daku teman daku nggitu, ajul hia kole dia cara tombo'n hia tegas daat kut nggo nganceng <hesitation> dia ket mose ngger olo'n, kut dia kole ngasang kulia lako daku tadang mai one mai apa mai one mai mai one mai flores hitu one mai manggarai kut la- lako ce tana jawa ho nggitu. kole wuat wa'i hitu bo mai one mai harus nganceng pande dia koe mose ngger olo'n nggitu ai bae nggo one mai kampong one mai apa dite ho one mai beo jadi'n gah harus dia koe co tombo dite kut ata dia'n agu ata nggitu co cara co cara'n keta jadi ata dia'n kole <hesitation> agu. Agu ata bana agu keluarga ko agu agu <hesitation> hae labar one <hesitation> natas ce jawa ho.